Uwe mina a'o mara wari a'o wari we boni <hesitation> fɛrɛ de'ere midepe mɛ ma mɛ woro han o ho fɛrɛ so a muyɛsi betuwa mimini o demu cɛnu si betuwa mimini o demu jɛnu si yoroni tuwa mimini o vunu han vɛna na a baba ara a'o konsantere o te o wari mara nu wa o ɲamu sesere yi a mu oyi ro bewobe nɛ obe mina a cɛ a mu bɛ ani obe ɲubo wa <hesitation> o mi mara wari ji be tuwa mibini fa o we de o ɲucanu vin muna um mu oro a muyɛsi nɛ mu ani o jira wa hɛtian ni cɛro sunu mi o se ama a jɛra mu besosi bɛ can mube abe o o maranu o mu mi o ha'iri mu o ɲamu de